انا اكثر مؤسسة خيرية ادعمها هي المؤسسة اللي تدعم المرأة والطفل. هذه المؤسسة اشوف هدفهم مهم لانها اكثر شخصين يعني إذا تم رعايته وتم بناءه بطريقة صحيحة في المجتمع يصلح المجتمع. وهم اكثر فئتين مظلومة في المجتمع هي الطفلة والمرأة.